Marobe pitsopitson-draha m- hita amin'ny elo io akao ohatsy zao misy vy mampivelatsy azy magnome schéma maha-elo anazy de misy fitana anazy zay mba tsy handesan-tsioky anazy zany lafa avy gn'andro misy tsioky maro. Marobe zany pitsopitson-draha ao de misy fameloma azy ao sady famonoa azy sahalan'ny hoe <hesitation> misy zany pitsopitson-draha <hesitation> mamaritsy ny elo ao, marobe zany e. <noise>